Woore laatotoo mi. <hesitation> <laughs> mi anndaa ko saabii kaa sabi woore kañun woni ko ɓamata henndu. <hesitation> na waawi foofude tawa ley ndiyan woni. <hesitation> ɓama henndu sella. Tawee daabaaji goɗɗi kasen ana ton jaltooji iwde ley ndiyan, jon kaa, dow njoorndi. Kaa, woore nii ɓuri. Banngal liɗɗi kaa, hono woore walaa hen.